<hesitation> selain intu biasa i juku, <hesitation> loheji intu biasa <hesitation> olo'-olo' ammantang lalang ri anua ri tampparang a, biasa intu pole <hesitation> kombeng, <hesitation> gama, <hesitation> doang, tie-tie, <hesitation> bolo biasa na, <hesitation> taripang tamparang, <hesitation> juku-juku, <hesitation> pogo mange, <hesitation> sampola, <hesitation> apapinjo pole apapinjo pole do <hesitation> buntala kese' mange, <hesitation> su'rara, rie todo injo pole, kanu singkammai singkamuai anu, singkamuai <hesitation> bolo, rie todo <hesitation> buntala kese', na iya to injo punna <hesitation> buntala kese' nu jukuji sebenarna cuman injo punna ni kambiang injo buntala kesea, na tala lalang ri erea ri kambiang, tappa sakka injo mange pada <hesitation> golo-golo, to' injo buntala kese' a, mingka iya to' injo kodina punna sakkami tappa rie anu ansulu ri anunna. Ri bukkulengna, rie tappianahang <hesitation> apase njo pole mange arennae, nu nijjo-nijjo injo kamua duriang, pakua injo biasana na, na injo biasa na nu bia paling biasani anu ni uppa <hesitation> kalengkere mi biasana, iya ijo kalengkerea bahaya kalia punna na uppami punna nikua ni uppa ni kantiang iya, kanu siloheangangang racunna injo anua, kalengkerea, pora mo intu naung kalengkerea punna nittemi, asso'bumi antama ri kali'bong na anua batua, iya to' isse injo punna kalengkere.